ثقافه الصين من اقدم الثقافات في العالم اللي بتتميز بتنوعها و بتأثرها الكبير علي مناطق كبيره اوي من اسيا وفيها تقاليد فلسفيه و دينيه عريقه علي مدار الفات السنين في الفلسفه و في الدين في البوزيه و غيرها من الديانات الاخري اللي بتعد من اهم عناصر الثقافه الصينيه.